Talinghjalema, nkana nruu mintela ni. Ka dhocké jalama, ka bhéléne, ka buu bunguma. Talinghjalema la docka fu jalama bhoode: ntukurtukur saame fi, a birani nangh, fu na bu. <laughs> Talinghjalema a ka la fu docka fu saama, jalama langhi: nock, moo mu niirma mu la kandi fi, mu bhughune a noctu, foo mbhuumo i foona. Nkan na nfu jongu wora ndhéne i foone jaaghima: talinghjalema lo.